अमि मन्ख स्तोरे करिबो परो लिके रेफ्रिगेरतोर्। रेफ्रिगेरतोर् मने जोदि तेम्पेरतुरे जोदि चालीस देग्री फह्रेन्हेइत् जोदि थकेर् जिहले एतो भले थकिबो। अरो बच्तेरिअल् ग्रोव्थ् मने जोन्तो बच्तेरिअ थकिबो हेतो नहिबो मेथोद् दिअबेतेस् एदरो दिअबेतेस् एदरो। अपन जोन्तो एत मने फ्रीजेर् बग् अहे ह तो ओर् एल्से मने जोदि ऐर्तिघ्त् चोन्तैनेर् थकेर्। एब् लोगतो स्तोरे करिबो परिबो दिअबेतेस् एदरो भोहुत् एनो क असे रेफ्रिगेरतोर् फ्रीजिन्ग्। एत फ्रीजिन्ग् थकेर् ओर् एल्से रेफ्रिगेरतोर् थकेर् एतो हेतो जोदि ऐर्तिघ्त् चोन्तैनेर् जोदि। फ्रीजे कोरि करे थोइ दिय जयिति थहले मने मोदे मने दिनो लगे थकेर् एतो अरो।